كيف تخليني أعطيكي <hesitation> رقم صديقي، حتى تتواصلي معاه. أول رقم ليه هو خمسة، خمسة، اثنين، ثلاثة، أربعة، واحد، ستة، عشرة. ثاني رقم، تسعة، أربعة، سبعة، خمسة، واحد، زيرو، تمانية، تلاتة. اتواصلي معاه <noise> وقت ما تحبيه.